अरे येमा दन्यवादे क्या बात ची वैन हसदे हुए ब्वोली की हम दोस्त छिन अर हमते योक दूसरे मदद कन चैन्ड तुम अगर परेशां वोन्दा ता मेते भी अच्छू नि लगदु अर ता बस अब मुस्कुरावा अर सब ठिक वे जोलु ।